شلون تحط أغراضك في الشنطة عدل، أخذ ثيابك كلهم جفسهم، وتحطهم داخل الشنطة وتحط كل الاغراض اللي تحتاجها من بروش من شامبو <hesitation> من كل شي تحتاجه يعني من صابونة من فوطة من جواتي من دواليغ كل شي تحتاجه حطه... وصك الشنطة.